Harconakidai atsiwana wanbakam tamamu na akanwasa kwadega tataguza guzazuka to wanbatidaka kwanokidi econa suboda kutu toka adinsu mirai wantsuwai inna rizya fiya ma dubu fudi nimukwakuma <noise> ninukwa fagaiya dubu kidi to kaga dotvekamuku yama abebaya dubu matsirai fawadima tissafi dubu matsir matsir nakaka timatsahamirga bunau amna kwadigadu famalaguzuka to famadima kina hambafada takanhu dake fiyakidadekidau ammabatidaguzaguzau tijiba tida <hesitation> kina hamba tudamau. Dokowai teyaka mukwaiki har bahiyatatir amma dubatuna gwuzuka kagatumaduma tissafi hamba tidamakamwasu doketaki gyadigyadau wanba tladijika dutimata gwaza zuwu to amna dubatidata gwazu kwasirusi dikinu totakinakina hamba tidata wai raza inna mukwai etiyakamuku to tigaiyadima lissafi tigulya dima kinaki tukaka buya harbahi tir wuti fukwatsirahu fasakekinakika pagalyakina hamba fadema dewa shasham fatansudata gwuzagwuzaka to hambuniye mara yamama conak saboda hamba takwadi mamasugaba niyashi <noise> simtasubatladika tijiba fadarasi a kurimazu kwakwijika <noise> ammadu tima a kurimazuka to <noise> titimabatlodu garnagarni. To mundai esunakituwun wanmun conaki munatakwano kidi akanwan wanmukwa tindayake ewiyafagwuza shinkafu ewiya fakina taliya wilokaci kuma tinyake mi lamaga asabiyatetli migalya kuwatetlin to amma nigyakuti tsirenika arara mahiya mira ayamatlin innati shinkafu inna taliyu ammatizu tumaconaki azuma taabu to fikaa gakafanaiya hambafida maka to fagu sinahambafiyema dotir wusi kodoter tir har bahivata washashan. <noise> atsiwan ayama fiyaiyamamunaki ɗe ɗe dotiyaku muku harbahitatira to ammatinda yake mundadima tsiguwun munbuna hamba munemau to munma iyabulava conakim lokoci wutu mundai enaiyatu wunkajika tibakam koweneki innakanwasi wi tigata kwano vatli kaibanata kwano dirbidi ju yima wutatatsir wukumatata wuti kutka wi rarawi kuteka abatlin wanka to mundai do nayaki tuwunkajika dubakam taiyaiya kinu hambadatai do tiraifatan sugdata gwuzika.